கடல் ஒரு பரந்த மற்றும் மர்மமான சாம்ராஜ்யமாகும், இது ஆச்சரியத்தையும் பிரமிப்பையும் தூண்டுகிறது. அதனுடன் நான் தொடர்புபடுத்துவது இங்கே. பரந்த மற்றும் எல்லையற்ற தன்மை: கடல் உலகம் முழுவதும் நீண்டு, பூமியின் மேற்பரப்பின் பெரும்பகுதியை உள்ளடக்கியது. அதன் சுத்த அளவு மகத்தான மற்றும் தெரியாத உணர்வைத் தூண்டுகிறது. மர்மம் மற்றும் தெரியாதது: கடல் ஆழம் பெரும்பாலும் ஆராயப்படாமல் உள்ளது, எண்ணற்ற ரகசியங்கள் மற்றும் கண்டுபிடிக்கப்படாத உயிரினங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த மர்ம உணர்வு நம் ஆர்வத்தையும் கற்பனையையும் தூண்டுகிறது. வாழ்க்கை மற்றும் பல்லுயிர் பெருக்கம். கடல் நுண்ணிய பிளாங்க்டன் முதல் ராட்சத திமிங்கலங்கள் வரை உயிர்களால் நிரம்பியுள்ளது. இது பரந்த அளவிலான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும் பல்லுயிர் பெருக்கத்தை ஆதரிக்கிறது.